जश पास्ता ए। टी तेतुके भुते पारकर है। कुंजा ही चिदा है। कुंजा ही लंबा है। कुञ्जा ही शन्क्रकित ह। कुंजा खोखा एच।